نصيحتي للي يبغي يقلل الشكر يعني في أ- الأكل ماله هو ان هو- ان هو بس ياكل اذا هو جوعان. ويعني ما تح- تحسر روحك تحرم روحك نهائياً، يعني تاكل أشياء حل- يعني حالية وجذي، لكن الشي اللي تسويه انك تضيف أشياء إيجابية لي الدايت مالك. تاكل أشياء صحية فوق اللي تاكله أولردي.